Secund mi al e pa giüst di che ëntà ridistribuì i sold a tüi, secund mi al e pi giüst di che ün a pöl pa vagné trop rispèt a i auti e ëntà de la pusibilità a tüi dë vagné bastansa sold për për ste bin e për mangé e për avei 'na famìa sensa avei tropi patemi